ña yoo´ra kotani vantiu ña santiu ña ntayuu sii ñaku siti ka tyi sakune nta kumía ta´na nùù ra´ra vasi ra tana kunteyo istara ra ntaa nùù uni kumi u´un kui´a ka´ña sa tivira ra nta hua ta´na nura sava kita nantua kita naa tu´ra ra koó ña koó taniyu kutiu ntee ñaa ntee vasi tienda ka nte vasira koó sitiura tyi ko´vara ra ña tani yu kutiuka kuu ña xa´an kini ka tyi xa´an kini hará xiko na ña ta savaa na kini xikona ra ika ka´na ñaku xa´an ka ra ña´ka hua va´a ka ña kutiuntiu kasiantiu ra ñaka hua sintiu ta sintiu ña kilulia sintiu ra sa´ra tyavantiua ra sa´ra kue kue saantiu a ntivi xa´an kuaa kasintiu a, nùù ntayuu nami keemía kunintiu ra ika sitiuntiua tyi ñaa taku ña ñuu ntiura yoo ra sianimina kini ra sakasu na kuñu ka´ra nua kinto nti kinto tu xa´an kara ñaka nta xikona nuntiu sa´ra nii tiu ña santiu ntivi xa´an santiu lu ñaku rrosi ka ñaku nahua kumia santiu kunintiu ra ntinu ña´ku xa´an kini ka sitiuntiu tyi ni va´a kasintua nte siti ka tyi kosini menahua ta´na nùù ra nahua, nta síaa hua ta kua´na takuana ve´e ta´tan ta kanu kuee na ta kani ra, katyi na satata´n ha sina ña vasintua tisi vote, tisi káa síasiyo tyo kani ña ku kue kini´a kani yo tyo sava mintiuu ra kóo siasintua ntiu ña uu siti ka tyi yanu ni kóo ntua tu yanu ni xa´an kini kara yanu nisa kóo siasintua ntiua tyi ñaku siasintiu kuu lu yuva ha´ka, kuulu mante ha´ka ku ntíaa ña kóo kee ntua ña ñaa siti ka ñaka santiu siasintiu tyi i´vaa kase ñaka tyi kosinee nahua vasi nua.